ana amtan woo saghalee miyothuaf sagale hadhothuu tham dhurah fudhethaa anan yedhe anin sagale miyothu dhurah fudhedha sagale miyothu ladhaa khabdhi amo sagale hin miyon ladhaa hinkhabdhu dhub dansamuu dhub sagale akasi khuliin dikko dansamuu nuu inamaa choleamu woo sagale miyothu akamaa cholea ammo inamaa khulinen hinfedha sunif namkhulii sokari tumethaa